Gn'i ilava azy igny zany amign'ankapobeny, laha gny fahaizako azy sy gny vetsovetsopoko; da igny izany magnamora gny fidigna satra mafy moa gny rivotsy atety egny. Da igny izany mba manamora gny fidignan'ny <noise> fiaramanidy baka atety egny. <noise>